לייטערס זענען געמאכט אז מענטשן זאלן קענען אנקומען צו הויעך- צו הויעכע פלעצער אדער העכערע פלעצער אז מענטשן זאלן קענען ארויפקריכן און אראפקריכן צו <hesitation> צו אנקומען צו פלעצער ווי זיי וואלטן נישט געקענט אנקומען צו. נמשל אונטן אדער זייער הויעך. ס'איז געיוזט- ס'איז גענוצט מערסטנס פאר <hesitation> בויען- אדער און אזעלכ- <hesitation> מער ארבעט באט אויך אסאך מאל קען מען נוצן קלענערע צו אנקומען צו זאכן אינדערהיים.